Fotoan̈a an̈aty jerinakà vônaloan̈y bôka lera, famataran̈a andra, avy eo fotoan̈a karàha taon̈o, fanjava, zay zen̈y an̈aty jerinakà vônaloan̈y, misy lera fan̈aovan̈a raha zen̈y.